Kuako jae mopetɨ tembiporu ipuere vaera yaekɨ ñanea, yande puerevaera ñamae arakae yave ñanea yaesa vaera, jaera kua tembiporu oyekua, jaera yayembo maendua vaera arakae kiraiko yandeva jokuara kua oyekua